Mini miwodi dana ja didi, gotel mfati hiru, didi mambo dum rawanduman debo begorko, buburidubo fati hiruman gam kanyungwani kulumdum dole kiam.